<hesitation> Asan'ny climatiseur am- agnatin'ny tragno araiky <noise> magnameo rivodrivotro agnatin'ny tragno fa leran'ny mafana igny fa amin'ny andro mafana zany tegna ampiasana izy de izy misy karazany maro misy izy va- <noise> apetraka avy ambony ambony igny izy mihôdiny fa misy izy zany a marikitry anà de misy hely.